मैं ये प्रयोगशाला मँ त्यार मांस कि नि खे सकदू छ, यू ब्यक्ति की पसंद-पसंद मँ निर्भर छ। पर मँ बोलूं त, मी ऐ नी खे सकदू। कारण यो छ कि जब प्रयोगशाला मँ त्यार मांस स्वास्थ के दृष्टि स सुरक्षित छ, परंपरागत खाद्य पदार्थां स तुलना मँ स्वभाविक रूप स अलग है। वैज्ञानिकां की हिसाब स ऐ मांस पर्यावरण स बचाव मँ मददगार होल छ, पर मन स कखी ना कखी लागदु कि ऐ चीज परंपरागत मांस स अलग होदु।